Huunde fuu ko walaa e joonde muuɗum tan, a jootinnan ɗum e joonde muuɗun jonkaa faa gasa. Sabi non waɗtaa so nokku oo ŋarɗa, leeɓa. Ko naayii <hesitation> jonkaa pargol nokku oo.